Bhuzala ogha ukpede nor hen-hen bhuzala ogha ukpede na mujzala - hen o'e matio edohen hen bhu kpede bhu zala edogieva edeni bho khan yamui - School hen edenohen - hen bhu - zala ola tiele edenugbo -gieva edeni bho gkhan yayi School ugbava bhu zala o e- matiele kpedeha bhuzaki ebohokhan eseye yi School kpe deha bhu zala o e matiele oni o e ede neghedia kpedene neghe dena kpedi sen nevusen ede nor de yane onaghai kpe de -han edeno- dayane naghai kpedi hilo ede nobhe - deyale ona ghai kpede-lele ede nor dayanlen ona ghai kpedi hini edenor dayale ona ghai kpe di gbe irio edeya khian agha yirio kaka - ka-ka odoghie uki enu kini enu kpede na mie bhe nuki ni ona gha e <hesitation> Igbi gbe bhi hie nar bh ukpedor kpa oleghai uki iri maya mior ohu ki enuki ni adui <hesitation> enuki ni nimu mien adue ki bhor igbe elene oladueki bhor bhe nuwa kuki ni igba lene bhor uwekueleni edena duzala koedor kpa bhu ki ode yedena duzala e <hesitation> eduzala nekhee edeni abhe due otukpa bhuki edi e ede ni bhouan bhe yi school se edenor ki yeke bhu zala abhe due bhu kpu <hesitation> irio oya dededede gha yino dor kaka ka adoka ukpo bhe der gba Abhe khie koto muhen ebhe kah ukpo bhedo gba abhe iloe ko to muhe abhe kah ukpo bhe dho gbe uwe ghayi gha omhano ke uwe ghayia omna no uveghe ozi meeting obhe mhe ebobhe sabo hu obhezi meeting obhe ya gbe lo gho mom obhe yadi ukpon ni omon di ukpo gba eni eghena mia olemale muhen agha ze eni meeting ni ghia we alue emhin ukpofo nia uze la nohen-hen bho amue eni meeting he egeko gha zo afeko gha zor uwe gha dho zo gi uki no kiyeke bhi ukpo agha zofo adogha le eni oyandu kpon obhe ya de enoyan de-eba obhe ya de ba onoghan dibata obhe yande enoyanbhe bowa obhe ya bow eno and di motor obhe ya di motor enoy andi motor ok